איך פערזענדליך האב ליב צו האבן אסאך שיכן. <hesitation> בארך פופצן, צוואנציג, אלטע מיט נייע צוזאמען. ס'איז <hesitation> בוטס, שטיוול, ווארעמע, קורצערע, העכערע, <hesitation> שיינע עלעגאנטע וואס מ'טוט אן ביי חתונות. <hesitation> ס- מער פשוטע שיך מיט וואס מ'גייט און ארבעט מיט. <hesitation> סניקערס מיט וואס צו וואקן. <hesitation> פופוטשן, סליפערס, וואס מ'טוט אן ביינאכט. און אזוי.